<hesitation> yaani kimfano jaa jang'ombe au mburi, ni kintu chee chejenga mazoea geninii komlishi wachwe, mapema sana, sikisumbula muntu vii sababu yachee, ukashana kodome norisha kifane, vire viseleme ukivivera vire mukajisisa hara maajikarisha, kotunaa na ngolo niche ukajitemera temeraa maanakanari. Kwahiyo tonang’ombe ivere jaa ja kuri kure, watee uwezo uikemere ikuje yongene vii, maana lumuluka jingire au kwatite muda jafikiraa, konaa sijini uhuu simrisii mwaarisha kira siku, jitii uwezo udire nasese na mbereni. Kwati kipindi nanishaa aisee jire ng’ombe jajaa tuijuvire sana, kong’ombe ukona siikine ng’ombe nakonaa kabisa nasakire muntu hare mwne namujuvira afu isiko asinaa. Konajaa jayurwe na muntu wingi, <hesitation> ikavaa nikipengele sana kurisha na kusesaa na mbere, ng’ombe nojarita domaa yani, konaaje wishuki upande umburi, mburi, mburi kintu dekina, kikivika mazoea mapemba na murishi wasi che. ukashana najaa kure iyundwi, fire fitu umundu fee fire kure iyundwi nokuhula nafumeraa. Nuhera hara maajikaria chee, komushana mburi jikire furashi <hesitation> huyu nu muntu, <hesitation> kuna uturishia, maturumundu chee, komaa ukashona, konajaa siku sibalue yako. Edi norisha wingi, ukashana kwamba, jire mburi njo- jofumaa hara, <hesitation> jirifika kuru urishi jii langa muntu aka. Huu haana sa tuhea tuku maturumundu toria mamitula vii ahaa, maturumudu yasina <hesitation> kipengele. Maaikavaa nijau kwamba <hesitation> asitoivijure ila siku vii yadomire norisa wewe, utashana mburi haije, mburi maajikasesa na hantu muri kwamba mbuii ja humula vika mazoea jakitemera mutihi jakitemera mitinini, nojihera ushana jelile ala <hesitation> mburi yatanga iyo unoiyoumweta mwijuvila murishi uhu, kona jaa ng’ombe, ngolo, ng’ombe yenda sana konaa, wenda temera temera ng’ombe ngolo, ngolo nirafiti ya ng’ombe sana yani, au era kuuhula maaktwire kera iyundi namuntu makusudi, <hesitation> ng’ombe yenda sana jire kwenye iyundera nkono iihera, ukashana <hesitation> uno onomuita mwijuvire yeni, kwamba! Huno nomirishi yemwitamuijuvira asina shida amuna ila murishi yengo adomie siku hiyo. faaushana ng’ombe nakushuka nakayi, jeushuka ng’ombe siikutire vyaboha tuku maana, nojairire ujirishe, jelumena na murishi wingi ambaye, sinikalasa nkaje jojo javia ji saa javiji nirisha wewe tuku. Maana kintu, kivavika mazoea, kona jaa ng’ombe ushana na nakurii kayii vii, kuna wimire, aye kuja ikakusesera hao konaa nakutayie ikakutayia chee, yani ila maana iriri mazoea ng’ombe anunakujengera mazoea. Najaa mburi, kwanza konaa wajinani mazoea nakuri nani, jisia ire hafu <hesitation> iriswi waboe jii sitovaa are, <hesitation> hamuna, maaushana mburi no- jojo jongene vii maaji katiki. Maaji ikala sehemu muda huo nalangaa <hesitation> utamuujivira huu noaturisha kira siku. Isina shinda, lakikiri kiriko kintu koisha alafu <hesitation> mpulu kwsana sijui nini ngola kusina, <hesitation> luhuka sana.